Gaŋoot éni ucaméén gaŋoot umbi ujaméén, bugaŋohali wala nunuso munusohum majajak; sa saamé surubo; néni ukan so néni ujuhowul bujoom énini bu gayili; mat uju uyook mara gaŋoot.